खेल बहुत किसिमके <noise> खेल सबबाटे कबडी, ओझा, चेस, फूटबल, नहायबाला, घरघरवना, कन्यापुतरी, <hesitation> उलीटार, चुङगी, धापीधापी, ओकर बादने <hesitation> औसँके संहतिया सबने एक अर्कोके हातजोरके खेलेबाला खेल होगेल । औसँके औसँके किसिमके बहुत सब खेल होगेल । आईसँके आरु हमैनके समाजमे कैसन कैसन खेल खेलैये तह <hesitation> लैका सबके दाउरा दौरी होगेल । बैठके एक अर्कोके गलेलागके होगल औसँके लुका छुपी हो गेल औसँके इसभे खेले सब बाटे ।